Azafady lehy nareo ambadika ato, mba ajotsojotsoanareo gny raha magnenoreo zô fa andro ty fa herignaly, zahay nefany fa miroro nefa mbô hagnenjiky hifoha marandray be hamaray hande hiasa, lasa tsy ampy torimao lehy zahay herignaly ka mba manao azafady lay mba ajotsosotsoanareo ambany lay gny volumony.